هل يمكن أن تخبرني شيئًا عن ثقافة الصين؟ المطبخ الصيني متنوع وشهير بأطباقه المختلفة، مثل البط المشوي والنودلز الفنون التقليدية مهمة عندهم، زي الخط الصيني والرسم التقليدي والأوبرا الصينية الكثير من المهرجانات مثل عيد الربيع وعيد القمر تبين التقاليد الصينية في الاحتفالات والأطعمة والرقصات